Inkatu taka calor yaa kutu jaa kuayua, jaa kuiji yua, jaa tuun yua, este jaa ncháá yua, jaa kuua, jaa este jaa kuii yua, jaa este jaa meku yua, jaa nti’i yua, jaa jaa <hesitation> jaa tuun, jaa kuiji, jaa chaa jaa nehaa luli yua, taka este yuani kuu jaa kajinina.